<hesitation> Ny fomba fandresan'ny tintely anjara amin'ny tontolo iegnana, <hesitation> tintely a rehefa mamogny folera reka de andalovany alongany de izy avekeo mamolavola an'igny hoe hagnome tsy hisiny sa tsy hagnome hisiny de avekeo an rehefa mandalo akio tintely igny de igny aminjegny vao volavolena ho lasa misy hisiny aminjegny le raha maniry avekeo.